Konesaans artificeel oo, ko nafaa maɓɓe makko dee. Mo mari kulle ɗee foo, o yeggititta. Nden non so ƴeewii du, ɓiɓɓe aadama en mboowtiii. Ndesan hen doneŋaaji muuɗu en e kulle muuɗun en fuf. Mboowka tan.